Sɛ epɛ dɛ edwin dua a, ͻwͻ dɛ inya wo dua na itwitwa ma ͻyɛ dɛ mbrɛ epɛ dɛ wo duadwin no ͻyɛ. Na afei, iwie a na apɛ hamɛr na prɛgow, nna atoatoa wo dua no. Ntsi iwie a na edze hamɛr no abobͻ prɛgow no edze ahyehyɛ dua no mu ma woesisi do ma enya wo duadwin no.